to'a yahan leddi fere jeh bedo naftirta beh chede na irin chede wuro mon sai nyaha ha lumo hedi beh chanja chede chede wuro mai sai nyaja anda boh tabbita na boh a andi noi on chanji chede wuro mon mai beh chede wuro mabbe tabeh chuchima sai nyajha chanja chede ma mai irin chede wuro go yahata ko leddi yahata mai sai yaha to beh nafturta no beh chede mai daraja chede mai farashi chede mai pat sai beh yecche sai chanja deidei ko he'a tama